Binndi e wodi laawol jeɗɗi-jeɗɗi ngam aljaaki e bandum so yiɗi non. Binndi e nana laawol yi'ugo ñyamde, neddugi e cuuyɗo walla moyyere. Non bo binndi e waylita launiji fireji mum so e yiɗi mobtaaki e gorko ko debbo so un gorko.